Amin'izao tokoa izany ny asa tena marobe an, ny fivezivezena sy ny asa atao be dia be, nefa ahoana ny fandanjalanjaina an'azy amin'ny fiainana? Sarotsarotra kokoa ny mandanja mandamina ny fiainana sy ny asa izany fa anjaran'ny tsirairay no mandamina an'ilay izy izany hoe misy fotoana izany natokana hoan'ny asa fotsiny an dia misy fotoana natokana hoan'ny fianakaviana sy ny fiainananao manokana mba mila maka aina kely ianao maka rivotra kely an, izay.